اه نفضل أنى نستكشف المحيط حتى المحيط فيه أسماك فيه تنوع فيه ألوان فيه أسرار فيه كائنات بحرية يعني أنت ما تكوني عارفة عليها شيء فالتجربة حتكون مختلفة وأحلى وفيها انبهار يعني وتحتاج الحج للاستكشاف عالم تحت البحار.